في ليل ما سمع موسيقار لحن غامق جاي من الغابة كان الصوت ساحر، ويجذب الإنتباه. قرر يتبع اللحن كل ما اقترب زادت الأصوات وتداخلت مع بعض كأنها فرقة موسيقية مخفية. لما قرب أكثر لقي الحيوانات تعزف. تسمعون شنو؟ حيوانات تعزف! خاف ورجع من وين ما إجى.